اول شي بحاول اتزكر رمز تلفوني عن طريق المحاولات المتكررة لفتحه. اذا ما قدرت روح عند ربعي يمكن واحد منهم يتذكر الرمزواذا بعد ربعي ناسيين فهذا للاسف يعني اني لازم اروح فرع الشركه الخاصة بتلفوني في المدينة اللي انا ساكن فيها عشان يفتحون التلفون ويمسح كل بياناته